Raha izaho manokana aloha raha ampisafidianana an'izany a dia aleoko maka raha mamy satria raha mamy igny a, igny manko ilainao amin'ny maraina igny. Vao mifoha maraina anao dia mihinagna raha mamy ohatra hoe gateau afangaronao mofo, afangaronao dite, izay zavatra, ilaina ny zavatra mamy mifoha maraina igny anao.